הי פי אלחקיקה אלקדרא עלא אלטייאראן זווינה, כתשוף אלסמא מן פוק, ולאכנו כנפדל אלקדרא עלא אלאכתפאא בחית בעד אלמראת כתבגי תמשי לשי בלאיצ ו מא יערפכ חתה שי וחד כאין תמאכ תבקא תשמע אראא דיאל נאס עליכ תבקא תשמע בזאף דיאל חואיג’, או תקדר תדכ’ל לשי בלאיצ לי מא מסמוחש ליק תדכ’ל ליה, להם, האדא מכאן